Hõbõhõnõ om sokolaadipapõr, a hõbõhõdsõq ommaq ka nuuq kuulikõsõq, midä tordi pääle pandasõq vahel. Ja sis om hõbõhõnõ viil tuu medal, midä spordih andas toolõ, kiä tõõsõ kotussõ pääle jääs.